آ <hesitation> نختار أن نتحكم في الطقس <hesitation> لحتى <hesitation> نعاون الناس ونساعدهم، يعني أن كيف يقضوا على الجفاف ونمنع العواصف ونخلق توازن في المناخ.